Makulliyel ngel heƴi maɓɓita ko ndeye omboode. Nde nagge yiingel sai hoosi ngel ummani beembal kappe, nde nge yotti bo nge waati ki nge kulliti.